Banij iko ţop këtoti yul itoti iko këţú dí ubeñuwar këweel pënij wala omo këyak yul. Këdu fañëna kaloolan kaloolan kaloolan mënjeej kabanku, kajeej kabanku mënkáţ kabanku këdu fañ. Këfañëna kaloolan këjá mënfañëna këteen mee kajënţ këwiţës këfañëna kaloolan kaloolan áa ayëkëma ijënţ. Këjeej kagant mëngant ambá kënjeej kakayan. Mënkayan yul áa ikaye këkunţ yul këbooţa yul kaloolan áa mënkëma mëmbá këneejan yul dí kato waw.